Nahavoatondraka kafe olo raiky iaho da hoy say: <noise> azafady ramose, tena azafady sy fanahigniko eh nanondraky kafe agnao, <noise> da ao fa hosoloiko i lambagnao ty, omeko vola agnao ôh da ovagnao mividy lamba vaovao agnao sady mividy raha agnasagnao anazy, tena azafady fa tegna sy <hesitation> sy, sa ky rahaky nagniky na nikigna i ramose azafady.